Eee maro ny karaza dite ao ny thé vert, ao ny dite holandy, ao kao ny dité olive aa, ao koa ny thé canel, maro, ny maha samy hafa adreo moa zany dafa hazo samy hafa ro nanaova azy. Misy avao koa ny dite mifa mif-mifangaro amin'ny vanily.